Loto betasajani, lo valita on kala po maritasajani nende no ataloto obu. To be wali belota nankot lo tasajama ko, behipan mo, berena yora denbe evita, weyara namo hadefetetu, ko bo haj ojo inter tasajama ko me.